Eh tomi heban sembe jei wallugo himɓe mi yiɗi mi heɓa sembe jei majjituggo ngam tomi majjiti mi wawan mi wada huunde ɗuɗɗum jei haa himɓe anda wallita en be ɗuɗɗum be Wala huluki.